حاول تاخد كورس عشان ده هيساعدك انك تمشي على خطة واضحة وناس عندهم خبرة اكتر منك هيعلموك او حاول انك تمارس اللغة دي مع- مع أشخاص بيتعلموا اللغة دي معاك أو مع أشخاص أجانب ودي لغتهم الأم <hesitation> وكمان فيه تطبيقات دلوقتي بتساعد على تنمية اللغة.